Eritsereto hoe handeha a Frantsa agny iha agnatin'ny herignandro amy gny maha mpizaha tany anao. Ino gny raha ataonao agnaty valizinao?